<hesitation> Laha manahaka agny aminay agny zany aloha tsy de <hesitation> important amin'olo loatry zany resaka alika fa tena ilà ny alika aminay agny zany e hoe miamby tsagno mba miaro gny fiarahamonina fa ny alika aminay agny mivezivezy mbao i zany de lafa avy koa gny hariva mipody i mihina hany, zay zany gny alika aminay agny fa tsy hoe aah! ndeso magnatoy na andeso magnaroy fa aminay gny alika zany tsy de ilan'olo loatry. <noise>